קאלקולעטערס ווערן באנוצט ווען מען דארף שנעל רעכענען קאמפליצירטע חשבונות, עס העלפט אונז און עס מאכט אקוראטע חשבונות פון רעכענען צוזאמען אדער אראפנעמען אדער דיוויידן.